Iin na yatan ini ngu yuxá vayá a nrichí a yatá yó'o, ha nriiki na jan ta ho o on. ta ngu yuxa vayaá yó tá, keo lia ayuxa chiko xin yá'a kuan a yá'a kua ta hu u un. taó hu u un. ajo, tada ngua ko ta ho o on. dakuchi vi vio itá jan, ta ho o on. nakete vió ña, ta ko konoá chin lia tikuii na kudoá, kudioá ta taó íin, ta toná xa hoá xa ni chóa ta taó nrute yuxa jan inia, chin lia minó ke nruchí ta ho o on. liajan ni ta kini adi kiá, ta richí jan ta ho o on. dakadó nruchijan taó yá'a iniá ta ho o n. chiko ditá ini, ta gtaó dita inijan ini kóo ta ho o on. najan ni xhin lia koño ichí notaóa toko dikani tá kini kini adi kichaó najan.